متابعة الأخبار ضرورية عشان تظل على الإطلاع بكل جديد، سواء كانت بالسياسة الإقتصاد التجارة أو الأحداث العالمية، بس في نفس الوجت كثرة متابعة الأخبار ممكن تأثر على مزاجك وتسبب لك توتر <hesitation> فعال وعميق. خصوصا لو كانت الأخبار سلبية أو محزنة.